Ham- hamburger zay moa gn'agnarany da misy henan'aomby gn'ahisigny amignao, na izy io zany haninao steak zany na potikena karikarainao sara endasinao na aninao saosy da igny amin'izay gn'aninao ampovoane mofo eo anivone mofo roy amigneo, ampianao salade izy, raha hafa, zay.